E e e e e nɛ̀ɛŋ ȧŋ nyaaŋ e tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ lɛ, sèè mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ, e kaì fòùm, muŋ muŋ e kèì nyùùŋ fòùm, ke jii mɔ̀ɔ̀nɛŋ fòùm, mùŋ yaà nɔŋ yɛ̀mɛ̀ sùà e keì sìȧŋ, mùŋ yaà yɛ̀ɛ̀mɛ̀ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀, mùŋ kɔ̀à kià maŋ yɛ̀mɛ̀ keì sìȧŋ, mùŋ hnàŋ kiȧ wo nyùnɔ̀ɔŋ yòo woum nyìnìȧŋ keì sìȧŋ e keì gbiŋ fòùm, tiŋ miȧŋ mìŋ nyaaŋ keì sìȧŋ.